<laughs> Min kaa so a landike kan, ayyo darnude wakkati oo kaa, so neɗɗo ana waawno darnude ɗun, darnan non. Sabi so a darnii, ayiwa, a waawan wiide a wuuran nguurndan kuurɗan. Ndarnaa ɓuri.